N'omugasho kumanya enimi nyingi ahabw'okuba waanooanya enimi nyingi, ahookuza hoona nimutunga omugisha ogw'okumanya abantu munonga. Waanoomanya Orukiga okarugaaha okaza Kabale, noohika abantu orabazamu kurungi munonga oreeba hatiine ekiba ekikubuzireho mbwenu, haakuba waahikayo bakatandika kugamba Orukiga otararuhurira, oreehurira mbwenu nk'obuzire oteekyereze ngu bari kukugambaho, oteekyereze baaza kukukoraho akabi koona. Kandi n'ekindi, waaza kuronda nk'omurimo, okabeereka ngu ahoorikuza kukorera orurimi rwaho orarumanya, kiramanyiisa iwe oine omugisha mwingi ogw'okutunga ogwo murimo okusinga abandi.